शादी का खातिर बज़ट बैनन सी पेली सारा संभावित खर्चो की लिस्ट बने देवा जन की जगह, जे जगह शादी होंन वख कु खर्चा, कपड़ा और सजावत वगेरा। फिर कुल बज़ट ते क्र और प्रतिक श्रेनी का बजात ते बंटी देवा। प्रथमिकता तय करा ताकि जरूरी खर्चो ते पेली करी साका। जदा वैन वला ख़र्चो ते कुच एच पैसा बचे भी रक्खा।